Mah azafady madama e efa tsy ataone oeky fa volaniky i ôlo mpahandronay zio mba hagnagno izy tsaratsara aveke re mipody amy magnaraka lasa tsara izy avakeo tegna azafady ndrindra tompoko e.